Na'a njaku njakon tendantiño njakuti ivin ndatiño nguu koño nguxta yundeyu nguu verdura iin este queso iin ndikuiti ndatan tiñoa njamativi njakuu njakuu fuera yikuan refri yuxhi njan njaviji indayonei yuan ndutivi njadiño xunjani kuanja.